بحب الجبال ، لإن أولا هي <hesitation> رحلة علشان تطلع للجبل ف هي رحلة ، محتاج منك مجهود وإصرار وحاجات كتيرة أوي ، وبحب فكرة الوصول لقمة معينة ، فالجبل بيمثلي حاجات كتير جميل ، زائد <hesitation> البحر بحس إن هو فيه حتة مخيفة وأنا كمان مبعرفش أسبح ، فعلشان كده بفضل الجبال